Boy mbaɓatti mbolwaana ta banndum, mbaɓatti e mbolwaana ko'e mum e dumbuki ɓandu e doggudu e ɗemgal ɓandu jemma e nyalauma dungu e sheeɗu e nder ladde ko e gelle.